Brazdat në anët e monedhave, të quajtura "vija", u futën historikisht për të parandaluar praktikën e gërryerjes së skajeve të monedhave prej ari ose argjendi, të cilat dikur përbëheshin nga metale të preziosi. Vijat e bënin të dukshme nëse një monedhë ishte ndryshuar.